ʻO kekahi mea maʻamau i ʻike ʻia e pili ana nā pōpoki, i hewa loa, ʻo ia ko lākou ʻano pākīkē i nā kānaka. Akā o ka ʻoiaiʻo pēlā lākou e hana ai ʻo ia hōʻike ai i ka lākou lāwena i ka poʻe kānaka ma muli o ka lākou mākaʻu iā ʻoe. Kekahi mānawa ke ikaika kāu pilina, ʻaʻole pēlā.